Handu fughiririwe. Ifee fuvagha vya ipho mwika, mera papa weru akathamia kunu na kaka. Naio papa alegwira vughono na akithaliwa vughonu. Hena mikali rura, kala fuleghire nyumba yerue nyumba fuilaherie fu nyumba ya msonge, nyumba ya marara. Na ighire kyio hali ighire nyumba nyingi hio, vandu vandechika kuwa kua. Yaani ukaenda- ukaghenda nandu ni muke hauende handuhai Kilomita iwi ni handu ufikee iko nungu, naiwi nipatie yekokuwa. Halafu kindo kingi haleghire mathaka. Nyinga tilekeho na mathaka haleghire, haleghire milula henacho kio vandu valechighenda, valechighenda kwao mwali valichighenja kio lukwa. Naa kalali igheire umeme ho, walaa haleighire tochi huo. Fuchighenda na fichingaa kana findo fingi alighire findo fichia wamni nimara. Ni gharaa nimmilia kea kenyi ikamiuma ichai kathaa tha- tha- thekindo tha mwenge. Henaicho niufichiraraho kio haleghire tochi ho na kwiya kenyi hena nyumba teru fechitimia thindu fichilowasa jari. Fijali njota teru vuchishurutumia. Fijarii hii ni kiumbe na kile chaghata kila mndu avona kila kindu, avona kila auro, ukambona kila kitu koera mndu hau nyumbani. Avoro za kawaida henacho fuleshighe ikae na nyumba takalathama rava. Tamisonge na nyumba fulichikaa faikayo nyumba wandu waichikaaho nguku taikaaa hiyo hiyo nyumba, mbu itaikaaho, magonji na ng'ombe. Henachio fuchikitaa na nyangoshea luvamu na nyumba takee hericho tilegherito vyumba ni kukona kona du kavikie pho nyumbaya hii kaa nguku, hiya ikaa ng'ombe, haikaa mgonji, haikaa mburi na vandu vaikaa hivo hivo na haleghireho fitanda fulechilalia marati. Kitanda cha papa weru ni cha miri wechikaa na mama kitanda cha miri ufelichi lambai ifara mareteo mbai lichekolaa. Naleghirio mbai iremwana wa kika na wakiumi kulichi napho lushea nduamu. Mwana malati mwanavoshea mpaka kwia, mpaka fukakagha vuichi vichilano no hie shida kho. Lugho ana nyumba ighakala tigichika, tiechifimbo kwa marava mira ighire kiwiri mwira ukawa mnuu tichi kati kava. Ndevohawa shule chivika nivuta marava yafunya uwikie mara gholeti na kirikio mara va mwiri ni- ni- niirive kukwavika mara vakiji ndevairwa hovucteta. Yaani njirimua fyuma nyumbaa vandu vachai mtetho. Uthinde nyumba umalie koinika ana mwakanda voshe mira lighirwe nyumba tha matofali ighericho kola ata mabati na redio aleghire ho. Mrughu kanunua redio ena mtaa weru kila mfiri pho aghenda falulo vandu vachigha handu vifarughu avakea rughu iphavone vandu varera imwi. Funakio kala fuichi mno fuichi fukamikalia hiyo na vone vughire irungi maana haghire mndu arechi kicha na kiwika hoa. Mera luvaha kwambie fairima ikaa maisha haya ya kamwi, maisha yale lechika luvaha kwambie kwairima iondoa mwana akoo ure wareumwa na kina nikavala yethomywa wako kuwe ichai chai, kyavakia. Henachio fulechika mba- maisha yamwathi kureo mira umikalie pho nichikaa na vatafo na vuvaveru na ko mama valuke weru uwezevichika handu hamwi. Mira ughire mndu echikaa awe na mndu akio kuchanadhi na shule vuchi ghenda shule mera haghire mndu echira kyaru uwende shule peku kwaika thu- tho- thori ya shule mpaka itochike shindiko molomi yavimira bado nko nchule walaghiro mndu akusheka. Na haghire havo kurio kuore kiatu kighenda shule kuenda peku na mpira ukicheza kwacheza mpira peku. Mfiru mwikaa ukaa kuwaferuse plastiki tichi na wagogo nikahenda navo shule, nivyaru vya ndefu maana lo shaplastiki. Nighenda ende shule varoo vakanjivia ukweli wafucheza mpira mara kurekaa varuku nyeshewa nikafuma hii nikafunya kyaro henachio ukavadi siku ghaveta tanshule uvunyi mchethe uchethe mpira keko. Henachio kala fure kirokuathi <laughs> kule <laughs> fule iovathi maana kila kindo kileke kikala. Mera kwashukuru ruva, ruva Afrika mbadilika athe blanchika maendeleo yalecha luva kila kindo chaghenda kindo kichaa. Mira kala areghile bondenyi.